I na go to two country apart from my home my mother land liberia. I na go to sierra leone I na go to guinea la ley two places I been ley two country I na go.